Pos ne nicmati yen chichi que ix in teligente yixtlamati tlen secchihuas porque cuac sec tlamaca pos sa se kicahuitinemi momatia niki si nahuac sec tlamaca pos niki tlamati porque pía se chichi cuac tiahuen in tienda in ye yomo inye achto tlacana ye achto yoya yic mati cani se yas huan se cual isti cuál olinisti ni cuicuitlapilzhin asta que yic mati yinye can se yas de cuál i isti niki paki huan totozhizhin pos niki tlamati porque cuidará ni ni pajaritotin chihua ni cacalzhin tlalisque ni huevotin patlatinemi niki temotinemi tlen cuasque temotinemi in ocuilime nin tlacual non huan pos niki tlamati cuitihue in sacazhizhin esté kin chihuaske nin chachazhin can motecasque de tiotlac. Cuac pegui kiahui kiahui niki paki in totozhizhin pegui kikisa nic yi kiahui tlen yic pía tlen yi atliske niki yeca nin tlacual porque kin in frutatin shoshopiloa niki yicpia tlen kin huikilisque ni conehuan pos niki tlamati dios niki ocon okinititi tlen chihuasque wuen chihuasque tlen cuasque inmoshasntisque igual que se pio kin pía niki mati tlacuas yineki tlacuas sé kin kixtia mototonia kin aacoki ni ni patazhizhin mototonia cuell tlacua motocatinemi temoa niki in zacatl niki yecmati tken tlen kicua niki kicuan in in tlenitoca noc seki cosas temotinemi piozhizjin luego calaki cochi. Niki esste kidarua nin guebonti este yikmati este totonia para yihueya ni cone debe totoniske yikmati pues niki klamati debe icon chihuaske otlamo icon chihua pos amo amo hueya ni piopiozhin huan niki yimati mo totoniske entre yejuan hua nin huan lechome amo kosa nikita klakukuchi klakukuchi amo komo kalzhaktos pos niki amo kosa chihua san yinon pero niki amo nika mati klen chihuas huan kaballotin non kikua sa yin sakatl pos klacha mati también klen ni teki debe chihuaske aka de kuidaroa debe montaske in persona debe klekos inihuan debe kuikatinemis ikon ni tekil ikon yo shotekiti huan shikua. Kleko ipan makastomen omen kin kinshikua kinshikua kuikatinemi mo klaloltinemi yikmati klen kikuas huan klen amo icon oktekiki in dios klen chihuas.